Ngia kama abik ma vade ngo thamen pachnget dacha ma sunaski. A ma sunaski pik chai a ma sunas a ma methamem amar nget ma ngia tehanet. Kilan maingo da vade ngethanen sema ingo, kok ma thiuingo. ngo gama glinga. Kama sunas mamar nget ma nget ma autha nget da guamanveka da cha thamen senget vade chlan chia nguthik ma guathik vade ngo thet da. Ngusu ma nguthes, da koi mamar ngo na sa chia ma nguthes klan. Dak <hesitation> ngu ma ngia thet nguthek ma gua thetek, ngnchut ma guathetek ngulu chama <hesitation> athetka ma ngo thek mathek, nguthes ma nget da ngulu thet sa chula sa nguchut manget ngo thaes koi mamr <hesitation> su nget klan. Ngia thet path. Kama theleng em, ma ngn thamen <hesitation> ngn thamen klan mengia sa aguchut ma nget ngmo dava chule da sik kave ma ngusu chama nguthes dammappes, koi mamang chia kok mano nguna matha nget klan ngunamet da nguna mathem na nget. Avikia da anbes cha amarpes ngua su a ma suans a marnget da ngle guia ma naruveta. Klan chia pemek kama asunaski de chesnia mamar <hesitation> nge na me da nge na ma kok ma nge nge ngina ma ngim <hesitation> thetek da ngi namo nget nani cha ma thaes. Chia tet kama thetet ngmo nave ngvet kama chelenim auk de ngi kut manget sa chule sangi vondem nget sagel kama naruverka. Ngo da ngu ma ngia thet pachim nget da ungiares jngo da ngia su chai ma methen ma mar nget ngia met kama methamen mamar nget ngia met musung ma seng mamar nget ngle kama guia ma naruverka vemit kama sunaski, ngia tet pathem chava meth amen thatet men chia ngu tek ma guia thetek da ngia sana chia. Ngu tek ma nge klan mechia. Ngo thet pachem gama theleng da ngo ut pacha nget da ngia thet pachem nget, da cha chle da chesia kok guianuthes da mamar chia ngusu nget kam ngelgi, koi mamar chia ngu na met pachem nas da kok ma ngo. Diva ngu ma ngus chama nguthes. Da chlan a vechaia dechesia ngthet pathem thavamen amagit ngmo ngvem kama theleng, ut manget. Nalve sa chule sa ngo von kama nalve kama autha ma morka ma cha tul va ut da chiula sacha thua vethit meni chama chele a vung bik sa chule sa chesnia ngia thes savet sagel kama nguthes nachama, theteka vang pik. Da abes mamar cha sik nginama ngia chut ma nget klan de ngia vodem nget da ngiathes sa vet pakama ngiam thes savet kama mathemen cha vung bikia da ser kama, narve tha cha ma vathit meni nget. Nge ut ma gia ma thatkek kama narverka a veda cha thu aveik men nget. A sa chule nge ngia se savet sa va nget. Pakama authes.